Unda nih bahari kada tapi kawa yang ngarannya begegawian kaitu nang kaya begawian betetapas segala macam tapi ada kawan unda bahari tuh baisi basecamp lah unda ni kada tapi baduit dasar kadada duit sama sekali kadada duit sama sekali baju habisan beraitan selawar habisan beraitan pokoknya nang diawak tu bau haruk lah sudah nang diawak tuh ulun ni mancoba betetapas sorangan kada mangarti ada kawan ulun nih meajari meajari betetapas meajari kayapa ngarannya mengaring akan selawar mengaring akan baju imbah tu tebiasa am tebiasa betetapas sorangan akhirnya ulun paham jua kayapa sekalinya uyuhnya orang betetapas kayapa uyuhnya mama nih menapasi baju hari hari kayapa uyuhnya mama nih menyetrika jua tetiap hari jadi akhirnya di situ tuh uh betetapas nih sekalinya rami jua selain rami mehemat ongkos jua habis itu ikam amunnya sudah mahir betetapas kan orang senang jua meliat ikam apalagi calon bini kam tuh senang <noise> uma calon laki ku nih mandiri banar kawa betetapas sorangan calon laki ku nih kawa bemasak sorangan ngitu kan sebagian dari proses supaya ikam kawa mandiri jua jadi amun menurutku betetapas nih lakian wajib kawa betetapas wajib jua kada baya binian ja wajib kawa betetapas tuh.